ہاں، میں دساں گا کہ اک بیلچہ کیمیں زمین نوں کھودے۔ بیلچہ اک اوزار ہے جو مٹی، ریت، برف اتے ہور سماگری نوں کھودن اتے ہٹاؤن لئی بنیا ہوندا ہے۔ ہے اس دا آکار اتے آکرتی اکثر اک لمبے لکڑی دے ہتھے نال ہوندا ہے جس دے اگے تے پتلا تے نوکیلا فال ہوندا ہے۔ زمین نوں کھودن لئی بیلچے دے فال نوں مٹی وچ دبایا جاندا ہے۔ عام طور تے اک کریا پیر دی سہائتا نال کیتی جاندی ہے جس وچ اوہ نوں مضبوطی نال فال تے پیر نال زور لایا جاندا ہے۔ فال دی نوکیلی نوک مٹی وچ مر دی ہے اتے فال دا چوڑا حصہ مٹی نوں کٹ کے چک لیندا ہے۔ بیلچے نوں باہر کڈ کے کیتا جاندا ہے اتے مٹی نوں کڈ کے کسے۔